أكيد أفضل القدرة على التحدث بكل ال- بكل اللغات عاد التواصل مع البشر أهم، وبيفتح لي فرصة كثير للتعلم والسفر والتعرف على ثقافات جديدة، أما الحيوانات صحيح بيكون شي ممتع لكن اللغات بتفيدني أكثر.